Kuae mimba loboreta (pausa). Cientifico reta jei supe que jaereta <hesitation> okaru ivi pe jou maereogue, aniara <hesitation> temiti reta oikomegua jaereta opa opa mbae jou ivipe oi, oivae, esa jokurai jokuae ikavimbaeva oi ivi pe yave, jaereta mbaeti yave oiko ipueretako temiti reta omano. kua mimbareta tata viko <hesitation> ivipe oiko rambueve oparaviki jae jokuara tumpa ombou.